ʻAʻole hiki iaʻu ke hoʻomaopopo i kahi mea ʻakaʻaka loa ʻoiai ʻo ka hapa nui o nā mea he hoʻomāʻkeʻaka iaʻu. <hesitation> Uh ke noho pū wau me koʻu ʻohana hū aʻe ka ʻakaʻaka i nā mea like ʻole mai ko mākou wā e kamaliʻi ana. Hiki iaʻu ke hoʻomaopopo kekahi wā ua hāʻule koʻu tita mai ka paiō a ua ʻakaʻaka nui wau i kona hāʻule ʻana a ʻeha ke kino.